mi yettii soosay barkama sina ni a warino hannde kam da mi annda no watta ngam himɓe ɗo mi yadi mi yecci ɓe mi walaa mi walaa mi walaa ammaa ɓe sali sam, mi bi mi walaa ɗereyel jonnde leddi may mi sakkini ɗe ngel ha laawol majji ammaa ɓe sali jaɓugo ammaa de a wari a yecci ɓe say ɓe jaɓi, sina nonnan da ɓe lorniyam saare mi yetti soosay barkama.